مرحبا بيك عندنا بزاف ديال الانواع الطموبيلات زوينة و انيقة و الموتور ديالها واعر و هاد الطوموبيلا اللي واقف حداها دبا من احسن الطموبيلات اللي عندنا تمن دايلها مناسب جدا و المحرك ديالها واعر و كيخدم مزيان و فيها ستة ديال الخيل و الضريبة١ ديالها تلت مية و خمسين درهم و الصالون ديالها مريح و فيها امتيازات كبيرة